Koy raxas ba mu set wecc, ma taxal cin bi ma sotti ko ci, du ma ci def ndox de damay taal wocc ko ci kaw mu da bax, da bax, da bax, da bax, da bax, ba mba- ndox mi mu jeex tak bu jeexee tàkk ma indi sama palaat bu yaatu ma def ko si ci ko saaf ba mu saaf ma jël sama morso bu nooy ma <hesitation> mbaal ko bo ne ma kepp ko taaj ko si naaj bi mu wow. Bu ëllëgee ma dee di def ko ci naaj mu wow, su ko defee mun naa si togg ay fan du def dara. Ba tey itam loolu am na, waaye loolu yëpp nit ñi dañ ko bàyyi, léegi fekkee <hesitation> rey nga sa gàtt bi nga takk tànk bi ci kaw nga jël diwlin, nga riij ko ba mu tooy xepp, nga jël maalo xaram nga suy ko ci du def dara loolu.